Ny elephant da tena, biby tia firaisan-kina izy io, sy mandeha kiraikidraiky za io fa, matetika izy na telo, na roy, fa izy sy mandeha kiraikidraiky, tia firaisankina zasy izy io.